صراحة ودي أكون من الناس اللي حظروا بناء الأهرامات أو أكون حتى ممكن شاركوا في بناء الأهرامات، أحس هذا العمل أو هذي الأهرامات شي عظيم وشي مدهش فعلاً، أنا لما روحت وشوفتها على الحقيقة اندهشت من كبرها، اندهشت من حجمها الكبير المذهل والشاسع، وصراحة كنت دايماً أسأل نفسي طيب كيف بنوها مرة مرة عالية ومرة كبيرة، أتوقع هذا شي جداً مدهش لابد إني أشوفه.